Toh a kunu vaya, vaya zadau shirin na vya kə munduwa na vaya pata. Va na na vaya kə munduwa akshi ne na aku na təmaku na jaa na tla na kwaara na duuka. Vaya kə pata kuma na bətlamu na dəla na jakatlau na jaunak. Toh a kunu na vaya pata vaya munduwa, vaya munduwa ka kə jaa a ci a dəmai, aku da kiɗa tləwi gu, tla da kiɗau da wanya anyi da təkau, duka da yayau da dlam dau buwa wa wana "kə kə" wani. Toh a kunu sau kwaara da paida na a ci ii fara kə ma kakəra kuma a kakəra kə nən men. Ka ki nin duwatlin gəri ko gara gəri a dəmuna rakan ii ɗa kwaara, kakəra dukshi se kwaara. Toh a kunu vayayin shirin tuku nən shirin tuku na kə pata na kə munduwa. A kun kə munduwa na jaa mi wara aci a rakan dəvid na afa. a kunu dəvid na afa a rakan gəri ba ma ka dan ci a ci da dlam wani ba banda o gaɗa ko kuma numi mi aci a jamau, jaa a ɗimai a raika magəraf <noise> akər Jaa i ka nin mi wara a ci zəga bi nin a gənu da tufai ii munduwakshi bai ko da nduwa vəjinakshi, Soboda haka jəb na gaɗa nin baci vəda ko baci munduwa se tlau a ɗa da zəgadu jaa tuku a gaɗa i vatku bai, tunda a gada vatku bai ii ka na tai ko i ka na tam se ndiwa tleu sa dlam ditka ko da vərai ko magəraf da dlam rama na aci, inde akər nin kəma gada jaadin tun kapin ndiwa a tlayin a rawan gəri in de vaya dagai mi ko bətlamu men guɗa a ci a ni munduwa a joba fayin kə jak aku, ko təmaku, ko kwaara toh i ka du a gada a gada kasau ndiwa kəmadu nin a tuta tocin toh a rawan əri sabo da haka i kunu ka su tuku. Jaa a paida "so a so a" paida ii vəda, rəmana gagəshin fayin gu jigab. Jaa jibna gada nin toh a ci a gada i vatkun bai se de mi wara ka ki dəman ii ka na awi dagai zuwak a fiyau a rəb a rəb a rəb nin, toh mi wara kawa gada bai ke nan ka ki kutirarin gongamin. toh da ramma a lawan a lawan a lawan <hesitation> awi a rəb sa'an ndawa zəga du da ramma jaa a lawan zuwak ngum ko zuwak anuta jaa a jiba gada a jiba gada amma ndawa mi zəgana kərəmtau tunu yadak zuwak dama gama kə nin dama, gada kə nin pədim dama, gada nin mi den gəri dantau dama, ko bikɗa jaa ii kadun a jiba gada, a jiba digau se ndak vəda tleu nin daiki jaa tuku ii ka na bikda se da ki da təki. Toh a kun gada jaa paida wana gəri gada gari dama dama ii kunu sutuku da zəgidu sau a gada bik pata su a gada kə munduwa su a gada magəraf su a gada kən akər, duk gənawau dama ndak vədau a zəgidu.